Pöle avei fidücia ën cuaicoza o cuaidün, ma al e pa dit che l'abbie la fede perché cuand parle dë fede a völ di che ti chërde ën 'na religiun, mentre se ti chërde ën 'na furma dë religiun dizuma che cuazi automaticament a cres ën ti la fidücia